Al usrai ep kes kes tong an lakmaa ia ep tan siar a lamtin a puar tong sen an siar a lamtin ot kating ot ap a warwar sen onep warwar siar ap a lamtia ati apa burun ap a lamtin kating ot ap a sukul ap a arop onep sukul ap a nong an lakman ap a tawlai ap a warwar sen onep lakman ap ep keske tong lakman a kes lar ep lakman keskes lar sen ning mit ian ep kainkain kaikai mit baba it mitambrai pol ap mit urbarim ningan totaem mit el ian tok kaikai madar mit an sen kata on ep buibui lamtin ap mit low pasem sah na mit rak suri ap mit el ian i kon keles ep kaikai tong lakman ap mit kes sen larning mit lalaun lar sening mit laun onep lalun tong san lakman ta sen e tata diat na uring diat kes tar a mit kios wang, keskes a numat tong an lakman i raka ning i tktikan sa mit inan kata onep buibui madar o lamtin su kon toh pas mit on to kirai tintin mit selebrat. To kirai tintin lar ep kirai nun e santu ep brekop ma ep sah, mit wok ining to wok tong lakman ap mit kes lalaun irak it sa mit utih malum kon kak kasai lon malum kasai lo mmai kasai lon barim, kes kes tong lakuman irak it sa lar saning ningan taem to kirai tintin mit tur kiom ep komuniti mit tur kiom kon toloi limam mit kon tarai dit gosgos on i ning toh kirai tintin lar ep gosgos toh mang isgis ian sen na mit re a dit barbah, buntuturai na uring na dit ki armati tar ap mit sa ma bar tarai bulumur sa ma na mit anong an lakman mit toloi ep lakman tong lakman mit kes mit inan mit el baba it mit el baba it mit el baba it dat sis kan lon ep wak kirai kobot mit el los i kasai gali mit el tun i ep tarai dit el wot dit el low sis matan to baran ki kawas sen a lo mit sen a lo ep baba it on to tawm rop Am brai pot kon to kirai tintin. tarai dit el lan kasa kawas lon buibui dit el borbor el ru el tol a pukun. Kirai o i tik ep week kut sai kawas lon malum dit ambrai pol <noise> dit e borbor pal ap dit elum pas ep boroi dit ap dit kel isis tatim lakman kon toh kirai tintin kon angan lar ep lotu, tagar to suku ep babait to wak to bong rop to lait kasai kawas lon bon dit el baba it tari iau itik ep tan ep babait sen na mit rere inan mit baba it ap ep tius ka tong lakman beli nangan akak kol mit, mit lalaun lar sening, ningau to rah utih malum kasai kawas kok ngal bakbak sen kasai kawas lon malum mit isis ningan taem ep fom mit el ogron belal tok teng mit a ning sa mit launa sa ap i laki liklik na ap kuntan i parai tar toh malum liklik ap mit laki mit rere gang ma on to malum liklik ap mit laki mit rere gang ma on to malum kon utih kon gnag ap i lolongor ngisngis. To kirai tintin lar ep kirai nun e santu ep brekop ma ep sah, mit wok ining to wok tong lakman ap mit kes lalaun irak it sa mit utih malum kon kak kasai lon malum kasai lo mmai kasai lon barim, kes kes tong lakuman irak it sa lar saning ningan taem to kirai tintin mit tur kiom ep komuniti mit tur kiom kon toloi limam mit kon tarai dit gosgos on i ning toh kirai tintin lar ep gosgos toh mang isgis ian sen na mit re a dit barbah, buntuturai na uring na dit ki armati tar ap mit sa ma bar tarai bulumur sa ma na mit anong an lakman mit toloi ep lakman tong lakman mit kes mit inan mit el baba it mit el baba it mit el baba it dat sis kan lon ep wak kirai kobot mit el los i kasai gali mit el tun i ep tarai dit el wot dit el low sis matan to baran ki kawas sen a lo mit sen a lo ep baba it on to tawm rop To ga gali an lakman i gat sen ep lon bui bui a ding timtalang aa lok lai lamas kai nokoi a ning sa gali lon buibui kai nokoi dit a ning del sol on kei poi timtalang lolailamai ka sai talang lon buibui lim pas ep rokoi sai talang lon bui bui timtala lon lailames kai boroi koi on i ta ap ning mit el ambrae poli gat ep wanwan tarai dit gat kai pol a nan dit i ra dit re ambrai pol dit gat el um ep rokei dit el maket i a nindit mit el low um boroi ep nenen ma i ning mit el kaw ai lamas sai gen bolok mit el ian kulou kangoi i paipai tar to kam kamafan toga i wa kakol ma mit el kulau ting mit el ksai kawas lon buibui mit el riri laka mit el riri ep sah na mit el ri pasi kon angan animet kain kain barau sen na ep kain goi i a kes tan laka sai kawas lon buibui ep mit eltun mit lak ep pau nrun seu timtalong lolai lamas fun piau mit el pastat i ai kawaas lon buibui el ian ni los ep fun katim lakmon kon ep gem pas pok kon mamai animiti O mit el muktat pas ep borbor bon mit a nim ma pinm au bon mit el nang nang pas e tamam mit el babait pas sac kawas alon bon el nu rapukun kirae mit a nim sa ai bon mit el iahu kau kau mit el tol gem ia ia hu kai girar dit el dik bong dik kuk ap dit el dik lakan maiat kon ep nennen kon kes timtolang ai bon mit kel e tata el sot of nep wak sis mit kel babait mit kel babait tar mit kel nanas kes saugai ep wak sangai soi ep sis mit el boliboli lap arop tan boli mit el parai lon ep sosopen tutun ian mit el les bon mit el toi e pukan kirai an mumun i toi a pukan kirai mit ki rak mit el isis kasai gali lakman mit kil isis ka sai gagali lakman momol ta pukan riri rop ken gang it sah anikai nanat ep gang ot sa ap ep <noise> gang itsa arin kai nanat ap lalaur tong lakman u irak it sa Titi kan taren sa na mit el iaan ep kaikai mad ar to rirai rop ao mit el ian seu ep kaikai lakman lav ep pas ep taiok ep fun ep kai kan ep ian mit el ian i on to kirai rop nin gan mit el dik malam sit ning na dit gat to wak dit a kak dit ian sis ningan dit gat pol dit sol ilon buibui ian boroi dit el sol sai kai as lon buibui dit kel lahlah kai peler to pel peler dit kel los pirim i dit rere sol tong sem kawas lon e weitin dit el asal sowot lilir aian to iai kep ep kata sen lakman ngal baw sem dit el muri pasi main to iai kep ningau taim an dit el kokot tong pririm a siar ning an taim to kastam tintin mit elian boroi to ngasa tarai i dit el gosgos dit el gar ining to kirai ning mit el ian boroi Taim kon ian boroi arin ep tarai to mangisgis kel sa pang sow mit kel ep tarai dit kel gosgos taim kou gosgos arin ep tarai dit to mangisgis kel sapang sow tarai dit kel in kating an lakman dit el pat k siling ki tur ep pitpakan to mangigis dit elmaling basa ting an matau pal patak i an ep iah sel ing i tur sow ep ian ning ep tiniba ep wok ki auseu an marai i ning toboroi ning to mangisgis kel sap ang ma del longrai tau ap e walau nongis walau nimis kirai el bong seu an lakan in to mangisgis ning to kam kabut ep tar ep tar del sabar on ep pep en iai dit di warai ep langoron del walau pas timis to mangisgis el lan seu warwar onep traditi onal way kon tol ep kastam <hesitation> Tong talong an siar ap ningan taim ao ep mon at ep bousau i mat popor mit el ian sen ep boroi ap el tik basa ep week el alar tan ap katigau di warai ep poyorlor ap mit kel ian boroi salo <hesitation> to wol tongtalang di warai ep pogorlor taim na as i rak el augau el angau sen el iahu boroi leu tigau kam angau el au seu del uan boroi ap ep murum ma ka angau ap ep pogorlar au murum ep pogorlor ap mit gat ep amanlar kepsoi ep beren ting au matan pal ting na del wok nabaot ap de kel kepsoi ep sar lakman ma ning tarai dit el an dit el babait <hesitation> balan boroi on ep pongo lor tar ning del iahu akak i kai gurar dit tol akak to i kon ep san lakman tarai dit dit el an dit elbab a it kon sar lakman ap ep tarai dit el angau tar ap murum i kam ian tari kam suan baling ep rah on ning mit kel ep wateteu mapeh di warai kanak ep polon boroi i artasong pas tar dit kel wateter Tarai dit kel wateter ma ep kes rah longrai ep wateter ting arin ep tarai tintin aban bun kai tamnawol e siting na dit re pas mangai mit on tah wol pah tung lakman dit kel warwar arin kai bulu mur warwar onep toltol onep wol ol mas el min ep sah na el nangau daf onep keskes ting lakman nuk atostos ep wol ting lakman i la mtin mat kol dat el mas muri dat el tincoron liman an to wok to iar onep alngai ep wol ai i paspungai ep wol arin dat el sidok i onep el ason katung ap dat el long arin ep mading na i pasmangai dit onep wol ep deh onep kastam na i riri lili ting lakman wingan taim on to kiri tintin onep a sukul irak seu alo mit mit lainim mangisgis el an mingai taim el bong lakou to mangisgis